Mi wiyan mo o wallina hakkilo maako kuugal na bedon heba dum be law ngamman o deita o wallina hakkilo maako be hakkilo o waran o heba kuugal bako o heba manbo to odon mari ceede sedda haa juude maako ndikka ofudda wailitukki ofudda sana'a ofudda wadugo be hakkilo hakkilo wawan kanjumma wara burinamo kuugal man